Zaho zane hitako mampiavaky zebra naho soavaly ao zane, soavaly ao ty- ty kolerany zane na ty lokony raiky avao, lafa mena reke mena, lafa toloho zay le toloho, naho foty le foty. Fa zebra ao misy tsipitsikipy hoe maro hamoky zay, zane, zay zane ty tsy itovizany amay.